Karazana kiraro: misy ny tenisy kô fa andeha hilomay fampiasana izy, kôa fa andeha dia, vity lavidavitry. Misy koa zen̈y talon, findesin̈y kôa fa misy fivoriana karà io kôa fa ràha mihaja zen̈y ràha andian̈ana. Misy koa zen̈y kiraro amban̈y àby io kôa fa an-tanàna andeha laplagy karà zay.